Yutata yó ta va na konreo yó'o konreo mio na ta nre dinio, dini ni dii yó amio a ña nakai no ne dii yó, a ta xan no ta xan dakuayó ña nre dixhí na kea yikón chí mixhí ña nrexhí ha a hi ha ova a nama vaxhi damachí ha tu né, ne ke yikon mixhí ña no kuxhi na kuxhí con kadachón ná há ña ñainga ñá nru nruvinonata nidajan kuchón yutata ña, detenoná yó aña na ni dete dinio yó tá kuchon'na du yu tatajan nrida ngu ña chinre ñá yutata.